Koho ʻia wau e kalaiwa ʻana i kekahi kaʻa no ka mea makemake wau e koho kaʻu kahi e hele aku ai. Inā makemake e hele ana me ke kahi hale kūʻai, hiki ke kalaiwa i kēlā hale kūʻai. ʻAʻole ke kaʻa ʻohua e lawe aku wau i kēlā hale kūʻai ponoʻi.